Mbô hialagna amle hagnigny ariàriàm-poàgna regny zegny eh, <hesitation> tegna hitako mety zegny oe ze hagnigny <hesitation> andeh hampiasainah fôgna zegny vidinah, tsy mila mividy raha mihôatra sa mba oe môra be karakôry raha à bazary fô, ankoatrany ndreiky edy, <hesitation> raha manjary akajigny izy kô manjary akajigny ndreiky izy e. De afaka mividy iany, fa izy zegny, zegny zegny itako tegna hoe mety e aleo tsy mividy mihoatra ze.